Ìch datt datt spàzìere gehn ìn de Wàld, ùn lueje ob's Blìemle gìbbt.

Vor nìt so lànger Zitt hàw-i e Film ìwer de Hìmalaya ùn ìwer s'Bargsteige geluejt. S'ìsch zìemli ìnteressànt gsìnn, sahn wie Litt so Mìeih gann, fer àn ebbs ze kùmme.

ìsch laas garn Becher ìwer d'natür ìwer s'meer ìwer d'fìsch ìwer àlles wàs ver de momant nòr labt àwer mr wìsse nìt ver wie làng

Hitt ìsch gröi, s'het sogàr gerajt hitt Morje àwer, gescht ìsch scheen gsìnn. Mìr kànn nìt àlle Dàà scheen hàn.

Àm lìebschte hàw-i wenn's Sùnne ìsch, s'ìsch e bìssel normàl... àlli Litt hàn garn, wenn de Hìmmel blöi ìsch ùn wenn d'Sùnn schinnt.

Où est l'Irlande ? Mais je ne vois pas le rapport entre l'Irlande et le tri sélectif , mais peut être voulez vous savoir si je fais le tri sélectif ; bien sûr que je le fait

àm Sundaa àm lebschte bìssle füllänse nix màche proféteere wann scheen watter esch ver spàziere gehn ver s'ìsch plaisier zù màche

Wàs mr àn Wihnàchte màche, euh wàs d'mèischte Litt màche. e Dànneboem (...) guets asse, binànder sìnn, ùn profetìere, àss es gemìtlich ìsch (...) gewènli drüsse kàlt ìsch.

Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire mais le fromage c'est pas ce que je préfère, mais c'est agréable Comme on dit : le fromage clos le repas. C est agréable

wann morje faasnàcht wart datte mr sich datte mr ùns villicht verkläde àwer hitzeudeus wa mr sahn .... wàs d'lit àhn hàn wie sie sich benahme o wàs'i wàs'isch schònscht nòr hàn brüsch mr sich nìt so kläde s'isch geneu fà faasenàcht à so

nòrmàlerwiss hànner àlles ìm gàrte fer zu plàntze euh fallt nò nù de raije mànchmòl d'sonn àwer s'ùmkrüt esch ìmmer dò dò brüche mr keh sorje hàn des wächst geut

Ìch redde elsassisch, wie mr de Schnàwwel gwàchse-n-ìsch, dann minni Eltere ùn Groseltere ùn Ührgroseltere hàn so gereddt, ùn (...) redd i noch frànzeesch, ditsch anglisch ùn spànisch.

s'gìbt viel sàre wo'i garn ass elsasser asst garn guet àwer ìsch d'att seuje euh à gueter Badelmànn à guet Sürkrüt oder guets Bäckehoffe esch dor nìt unàngenamm

reden'r noch elsassisch wie viel mol àm daa oder ìn de woch ùn mit wem ìnteressiere nr eich noch ver s'lände ver sicht vòn ländel kannen'r noch ledle vòn freijer sowie schlàf kìndele schlàf màch's eij euj so plaisier wann'r a storich ìm fald oder ùff'm a necht ìm a darfel sahn ùn wàs màchst eich wann vòm odilie bari oder vòm mìnster ret fehlen'r eu ass'es elsassisch elsassich esch

"Ja ìch màch ebbs jede Dàà, ùn dìs kùmmt mr vùn're Ühr... vùn minnere Ürgrosmàmme. Die het ìmmer gsoet ""Zefriddehet ìsch e (...) Gottes"". Ùn jede Dàà soej i mr, sowie s'kùmmt, muesch s'Beschte devùn namme, ùn nìt ìmmer (...) ùn nìt ìmmer ùnzefrìdde sìnn."

"De Lehrer fröjt Schengele : ""Schengele, wàs màcht dinner Vàter fer e Beruef ?"". ""Ah minner Vàter, dar ìsch Menuisier-Optitien"". Soet de lehrer ""Dìs gìbbt's nìt, entweder ìsch Menuisier, odder ìsch Optitien. Àwer Menuisier-Optitien gìbbt's nìt."" Soet de Schengele ""Doch ! Doch ! Ìch soe's èich !"". ""Gìbbt's nìt soet de Lehrer"". Noh soet de Schengele ""Doch, ar màcht Kabineebrìlle !""."

isch glueb mr brüsch keh Ròtschlaï ìm à Frìnd gahn wò Heim weh het... ùn sàat'm wàs'r sòt màche sòll

Ce qui m'a le plus plu a l' école c'est l'allemand, l'anglais ,les langues et le monde, l'histoire

(...) Bredle bàche dìs gìbbts nìt. Wie viel Sorte kànn i nìt soeje, da jeds Johr (...) àwer so... euh... zwìsche zehn... zehn ùn fùfzehn mìen's guet sìnn.

Ìch gloeb, d'wittscht Rèis, wo mr gemàcht hàn, dann mìr rèise gern, ìsch ìn de...d'Ìnsel vùn de Réunion. Ìsch doch euh... ùngefähr zehn Stùnd ìm Flìejer. Ùn wàs dort wùnderbàr ìsch, mr kànn viel loefe. S'ìsch nìt nùmme s'Meer. 'S sìnn wùnder... wùnderbàri Wàn... Wänderwaj, ùn es ìsch (...) noch e Vùlkàn. Ùn dìs ìsch oe gànz scheen àwer (...).

isch begriff die Freuje nìt wàs sòll des heisse weller Film à-t-il un mensonge seuje ùns wàrùm ìsch begrìff nìt wàs des seuje soll s'esch nìt klàr

Une bonne amitié, un bon ami ou une bonne amie c'est quelqu'un qui te dit ce que tu n'aimerais peut être pas entendre, mais qui t'aides vraiment, et qui ne te fais pas des ronds de jambe

Ìch wèis nìt ob's scheeni Kleider sìnn, fer mich s'wichtigschte ìsch, àss mr sich àngenahm drìnne fìehlt, àss mr wohl ìsch, ùn àss sie èim korrespondìere. Nìt emfàch ebbs ànzéje, wìl es Mode ìsch odder so. Ob's scheen ìsch odder nìt, jedem Nàrr gfahlt sinni Kàpp. Ìch fìnd's vìllicht scheen, àndere nìt àwer dìs ìsch Wùrscht. D'Hoeptsàch, wie gsoet, àss ich mich wohl drìnne fìehl.

sch'war gànz garn Archéologue ùn dòrich sii drässe ùn d'sahnt wàs'i freijer gemàcht hàn wie g'scheit dàss'e freijer schòn sìn g'sìn sie hàn villicht nìt viel g'hett àwer mìt àm weni dàss'i hàn g'hett hàn'se s'mägschte gemàcht

Ìn d'Ferie geh'mr àm lìebschte (...), wo mr (...) sieht viel, viel Nàtür entdecke kenne àwer oe viel ìwwer ànderi Zivilisatione.

Non je ne fais de velo en ville je suis à Strasbourg et pas suicidaire Si je fais du vélo c'est le long de la digue, le long du Rhin là où c'est plus tranquille

hòrnùng esch à wòrt wò mr nìt benùtze ìn stràsbùri àlso kànn'i nìt àntwòrt gahn dò drùff

ìn de Freizit deuwie àm lebschte spàziere gehn ìn de Wàld oder àm lang vòm Rhinn ùn d'Nàture bewùndere d'Vejili d'Bäm de Wàld solàng àss esch nòr àssi nòr dò sìn wer weiss wie làng àss'es nòr hebt

S'ìsch vìllicht nìt, wàs i àm liebschte koch ùn àm mèègschte, àwer s'ìsch ebbs wàs mr gfàllt ìsch e Battelmànn. E Battelmànn do brücht mr Kirsche, odder Äpfel, weckele, mìlich, Nùsse, Canelle, ùn s'Rezapt vùn de... vùn de Gros-Ühr-Màmme. Ùn wann... wa'mr dìs nammt, ìsch's Wùnderbàr.

Wàs ìch schwàsìer dat war ùnsichtbàr sìnn dann noh kennt i ìwweràll sìnn wo i wott. Kennt zülueje ohne sahn ze ware ùn mr minni eijene Meinùng ze bìlde

wann's geht nam'i de Photoàpàràt mìt

Lìebscht Johreszitt, ìsch bìssel schwìerisch ze zoeje, denn jedi Johreszitt het (...) Frèhjor, wenn d'Nàtür zerùck kùmmt, ìm Sùmmer wann's wàrm ìsch, Ìm Spotjohr, wann d'Blä... d'Bääm d'Blätter verlìere, ùn se àlli àlli Fàrwe hàn, ùn ìm Wìter wann Schnee ìsch, wa mr ìm Wàrme ìsch, àwer hizeààs kàà'mr nìmmi soeje e lìebscht Johreszitt denn s'Frìe... s'kànn Frìehjohr ìm... ìm...ìm Sùmmer sìnn, 's kànn Sùmmer, odder fàscht Sùmmer ìm Wìnter sìnn. 's sìnn kè rìchtischi Johreszitte meh. Àwer àm lìebschte doch au wenn's Sùnne-n-ìsch, nìt zü viel, àngenahm, wa'mr nüss kànn gehn, spàzìeregehn ùn sìch Pläsìer màche.

Wie gsèit Frèizitt ìsch spàzìere gehn, d'Natür bewùndere, photogràfiere, àwer wie gsèit Frèizitt kànn oe hèise nix màch. Ùn nix màche ìsch mànchmol àrisch àrisch àngenahm.

Wann i redd wie mr de Schnàwwel gewàchse ìsch, redd i (...) ùn ìch soe ìch bì froesch. Nìt frech, frech ìsch Strosbùrrierrisch.

Wie jeds Kìnd. Mànchi Dai ìsch d'Schüel àngenahm gsìnn, mànchi Dai nìt. Àwer mr ìsch gànge, s'ìsch hàlt so gsìnn, mr het sich nìt gfröjt. Ùn mànchmol ìsch's gànz gànz àngenahm gsìnn, we'mr mole het kenne, odder we'mr scheeni Sàche gelehrt het, odder we'mr spìele het kenne. S'ìsch nìt... s'ìsch nìt ùnangenahm gsìnn.

"Ce que je préfère confectionner c'est une vraie tarte aux pommes alsacienne avec des pommes, de la pâte et surtout avec le ""coulis"" avec un oeuf le lait le sucre et du schnaps"

Àlso d'Fröj versteh i nìt gànz, wàs ge... wàs soll hèèse? Dìs kànn i nìt soeje, wàs es hèèse soll. Àwer mìt Vìeh ja, dann <hesitation> nìt witt vùn ùns ìsch d'Ferme vùn Burtales gsìnn. Ùn do sìnn noch Kìeh gsìnn, sìnn Söj gsìnn, sìnn Ante, sìnn Hìehner, sìnn Kenjele. Ùn bi ùns d'hääm, wie jedi Fàmili frìehjer, hàn Hìehner ghet ùn Kenjele, dìs ìsch einfàch eso gsìnn. Ùn e Kàtz ùn e Hùnd ìsh oe noch dezü gegheert.

wàs sòll desch heiss je faisais parti du Gàngtìsch wellen'r sàje vom Stàndtìsch alsò manchi Freuje sìn küm ze verstehen

Hoffnùng hàw-i kenni fer d'Zükùnft, àwer e (...) Wùnsch, àss d'Litt andlisch masse, dàss mr nùmme èèn Plènet hàn, kè zwei. Ùn wann sie sìch wìdder so dodli benamme, ùn sich nìt èèns ùm de ànder bekìmmert, ùn àlles Kàppütt màche, àss se e bìssel ùffpàsse ùff wàs mr noch hàn. Dìs wàs noch blit, denn s'blit nemmi viel , wedder vùn de Indjekte odder schùnsch Sàche vùn de Nàtür. Wàs sie mà... wàs mr schùnsch ìn de... ìn de Nàtür àndüen, ìm Meer ùn ìn àlle lawende Wese. Hoff i nùmme àss sie e bìssele bìssele gschèiter ware, ùn e bìssele meh ùffpàsse. S'ìsch e (...) Wùnsch, àwer Hoffnùng, nè Hoffnùng ìsch kenni do.

scho wìtter des ... was sòll dann des hässe àwer ùff elsassisch kann ìsch so ebs nìt àwer vò fee hawie hein zwei Kàtze

Ce que je préfère ; les étoiles à la canelle, les Schowebredle les Linzer, et les gâteaux a l'anis

Kenne-n-r mr soeje, wàs es beditte soll. [français], hàn'r àm lìebschte. Soeje-n-ùns warùm. Wàs sollt i soeje. Dìs màcht kè Sinn. Entweder Elsassisch odder Frànzesisch, àwer dànn mues (...)

àss esch keh rìchtiger Schpòrt enfin gànz ... ìsch geh spàziere ùn fàhr à bìssel vélo

Ìch màch mìt àn Common Voice, waje i elsasser bìn. Waje minni Màmme, minner Pàppe, minni Groseltere, Ührgroseltere, Ühr-ührgroseltere schon elsasser sìnn gsìnn. ùn àss i nìt wott àss die Sproch, gànz gànz waggeht. Obwohl àss ùnsri Kìnder, odder Enkelkìnder (...) nìmmi redde.

Ìch kànn nìt soeje, well s'schlìmmschte Buech ìsch, wo i gelase hàb, dann gewìhnli, schwàsìer i wàs i garn las. Dànn normàlerwiss soll's mr gfàlle. Ùn wann's mr noch eme Pàràgràphe odder zwei mr nìt gfàllt, geh i nìt wittersch.

Fer mich fàngt de Dàà, wie fer àlli àn. Ùffstehn, sich wäsche, ùn dànn Kàffee trìnke ùn dànn lueje wàs de Dàà fer Ùffgàwe het.

Que signifie votre question Ce n' est ni des l'alsacien, ni du français qu'est ce que ça signifie

ääni vùn de scheenschte Wànderùnge ìsch gsìnn, ìn de Schwitz, ìm Jungfrau Massif, dann dort ìsch d'Nàtür noch zìemlich, wie se frìhjer ìsch gsìnn.

wie mi ùff a Rääse vòrbereet wie s'maigschte Lit àllewaij màche ìsch màch àss'i àss'i ìn gueter Forme bìn àss'i guet g'schlàfe hàb àss'i d'Rääs guet vertreeu

wann'i schpeele d'hatt o wann'i gewìnne d'hatt d'hatti nìt s'gànze gald s'gànze ver yatte àwer ànne gehn a teil àn organisationspender wo s'ìsch ìm s'voll befìnde vom vom d'maire wohlbefìnde von mànche deere ùn mànchmòl befìnde von die nàture bekemere des war wichtig fer mich

wàs'i ìm Gàrte garn màch à teu Gartle wie mr so guet seut pflàntze vòr àllem Bleume pflàntze àss nòrar àlles Bùnd ùn scheen esch